Se meongiti ih enta ineah an oh edikasu sukana mewu ukasah woh situ weweane bin <hesitation> apa minawuruk ni tukang keioh seron mario- rio ritu laiterek.